أظن ما في طفل ما سوى ذي الحركة إنه هو لو حب ما يروح المدرسة في يوم <hesitation> بيسوي نفسه تعبان وإن هو عنده برد وعنده كحة وبيسوي نفسه خلاص انا بموت عشان ما ما أبي أروح المدرسة في اليوم ذا سواءاً كان بسبب سهر اوخلافه فأكيد سويتها قبل وانا صغير أظن في ال - في إبتدائي